Tsy magnino brô, tsy mangino tsy magnino, sady izy io efa ratsy lesy tebok'io lasiety io, izy igny tsy kigniagnao eh, tsy magnino, tsy zah aby tsy ivôlagna amigna soloy hafa izy io fô <hesitation> fafafagna hely fa izy akeo de arià a roh.